लॉटरी जितण पर म पैसाक उपयोग समझदारी स करदु। कुछ पैसा गरीब और जरूरतमंद लोगन स मदद करण म लगादु। अपणा बच्चों क पढ़ाई म लगाण स उनकी जिंदगी सुधार सकदु। <hesitation> थोड़ा पैसा बैंक म रखदु भविष्य क लिए।